كنفضل السفر بالسياره لحقاش كاتكون مرتاح اكثر وكاتقدر توقف فين ما بغيتي وكاتقدر تستغل الوقت انك ديبلاصه وتمشي فين ما بغيتي والسيارة كتعطيك الوقت وكتوفر لك الوقت باش نتا تمشي وقتما بغيتي وترجع وقتما بغيتي بكل حرية